هذا صحيح الحياة يمكن تكون معقدة اكثر مع التجدم في العمر مع زيادة المسئوليات والاعباء تحس ان الامور تتداخل اكثر بس في نفس الوقت مع التجدم بالعمر تكتسب خبرات تساعدك على التعامل مع هالمشكلات يعني رغم التعقيد تصير عندك قدرة افضل على مواجهة الصعوبات